أنا راه اللغات إللي نجم <hesitation> نحكي بيها ولا إللي نجم نفهمها عندي لغتين <hesitation> يعني ما تروحليش فيهم عندي لغه العربيه الفصحى واللغه هذه يعني معناها تاج يعني هذه تعتبر العربيه الفصحى وعندي اللغه الفرنسيه نتكلمها وفي نفس الوقت نفهمها..